اول الذكريات لما كانت ماما تصحيني من النوم عشان اشرب الحليب وارجع انام، <hesitation> وهذا كان بمرحلة الروضة، <hesitation> وكنت <hesitation> اصحى بعدين بنص الليل العب انا وماما شوية وارجع انام، وكنت مو شايلة هم ولا شي. هذي يعني من اول الذكريات في مرحلة طفولتي.